والله سؤال جميل الصراحه ، بس لو في سؤالين مهمين لازم الواحد يعرفهم عن البني آدم الي قدامه ، يسأله أن حياته ازاي علشان يفهم مبادئه عامله كيف و يخبره إذا كان شخص كذاب ولا لأ ...يقوله حاجه هو عرفها و يشوفه هيقوله ايه ؟ بس